Ziiro, emwe, ibiri, ishatu, ina, itaano, mukaaga, mushanju, munaana, mwenda, ikumi, kumineemwe, kuminiibiri, kuminiishatu, kuminiina, kuminiitaano, kuminamukaaga, kuminamushanju, ikuminamunaana, ikuminamwenda, abiri, abarineemwe, abiriniibiri, abariniishatu, abariniina, abariniitaano, abarinamukaaga, abarinamushanju, abarinamunaana, abarinamwenda, ashatu, ashatuneemwe, ashatuniibiri, ashatuniishatu, ashatuniina, ashatuniitaano, ashatunamukaaga, ashatunamushanju, ashatunamunaana, ashatunamwenda, ana, ananeemwe, ananiibiri, ananiishatu, ananiina, ananiitaano, ananamukaaga, ananamushanju, ananamunaana, ananamwenda